ତୁମ୍ହାନେ ହୈ ହଲାତ କୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସେ ସମଝଲାଈଲା। ଅଥକା ବଡା ମୂଥ ହୈ ଥୀ ଅଲେ ଏକ ବାତ ତୋ ସମଝଲୀ ଭୀ ନହୀଂ ସକତୀ। ଜଂତୋ କୀ କେତେ ଅଚ୍ଛା ସେ ତୁମ୍ହାନେ ଇତା ହୈଂଡଲ କରୀ ଲେଲା। କୀ ତକ ଵୋ ଭୀ ବୁରା ନହୀଂ ଲଗଲା। ଔର <hesitation> କାକୋ ଯହ ଥୀ ସବ କରବାତ ଭୀ ବନୀ ଗଲା। ଜଂତୋ କୀ ତୁମ୍ହାନେ ଅଚ୍ଛା ବଢିଯା ସେ କହିଲା ହୈ ଥୀ ଜୋ ଇସାବର ଜରୂରତ ଥିଲା ଯହ ଇସାବର କହିଲା କୀ ଆପସ ରହ ମାଂକର ଲଡାଈ ଭୀ ନହୀଂ ହୈଲା ଔର ସବ ସାନ୍ତୀ ସେ ନିପ୍ଟୀ ଭୀ ଗଲା।